Соли дуҳазору ҳаждаҳ барои ман соли муҳаббат ва оғози зиндагии нав буд. Дар ҳамин сол тӯи ман баргузор шуд, яъне рӯзи пур аз шодӣ, меҳр ва орзуҳои ширин. Ҳар лаҳзаи он рӯз дар хотирам боқӣ мондааст. Ин сол барои ман ҳамеша рамзи оғози бахт ва саодат мемонад.